Okei giro ta pox ina namem lapun aino riga xalapang ngani ta xau ta xala ta saxsax eta ngur pox namem lo siva mem ngani. ta pox ina tumbuna malan traditional tangina pupu aino aino rik xalapang ina ngani longina. tuk lonina mem ngani ta pox ang ta xau etaun ta saxsax ta xala tuk longina mem ngani ta pox ang mem vexanap ina mem gavani o mem soini pox tana ngina tivumem lo laxliax inang inang inang tuk namem mema sang. Avexa pox na- na pox ina masat paxing ang nak ma ming lo no gavex pox ina loxavai xas masat ga po liu ena mem tuk longina mem soxo inang lo vartabar mem xapi ginang lo skul ginang lo so pox ina siva ta xau eta ngur eta xala etaa saxsax vexpe tokon so kain pox tang ngian ina laman riga ngangaul vo riga galasi tang lan lo laman gi lax emema avus pana. A vexape tokon pox alusa ne laxos ta pox ang pox na- na- na xulmua riga ngani xum pana longina <noise>